Ëntra lur i üzei a cuminciu a vulé, a s'curu darera, a sautu da 'na pianta a l'autra, a volu da ün ram a l'aut, pöi a sübiu, a cambiu tüti i mument la manera dë sübié opüra a cuminciu a sbati le piüme, le ali, a fan finta dë gavese i purpuin